Faru yani ilin gefan muhimma, yan unde dakumu haja kidinani sufea logo ba_batatain gubale logo kidinan dakumu faru muhimme khalsa menon. Faru burshil ayiroosa, orimga ken defiya lea. Faru ga ayiroosa farun uotilog kidkesan unde جيل قديم nutui yani <hesitation> anaw gui anno gu, dawikui, yalla in faru egedta gojosa, nawa tanga karjirosa ju dalawa kena, dalawa iko mine ju sooge ekir <hesitation> tala idacha soo kuruosa, soo lo ken gada gon asha gon kabnam, semin tana gon kaita idir sora kabname. Elin gefan muhimaa, elin gefan gon orgon ademr iko nefsel faru log dachina ishafijin.